أكتر مشروب مفضل ليَّ هو القهوة المف هو مشروبي المفضل، نحطها ملعقة قهوة في الفنجان مع شوية سكر نزيد عليهم مية وخليه يطبخ على النار حتى تكون وجه بعد تكون وجه نحاول نصب الوجه بعدين نصب جهوتي ونستمتع فيها واجد واجد واجد، يا طيبها بعد تكون بوجهها.